Ma <hesitation> secondo me 'e creatur 'e oggi rispetto a chell 'e cinquant'ann fa so so comunque chiù felic. Ceh oggi tenen chiù possibilità. Tenen l'internet, tenen 'o computer, 'o tablet. <hesitation> Ij pens che 'e creatur 'e oggi, ponno essere chiù felic rispett a cinquant'ann fa. Ceh banalment <hesitation> immagina che prima comunque tu nun teniv 'a possibilità 'e ji 'a scol. Nun teniv 'e genitor erano chiù poverell, poj eri ji subito a faticà, a duric, a quinnic, a triric ann. E quindi sì, 'e creatur erano chiù chiù scontent, erano meno felic. Forse erano chiù felic pecchè si vivev cu poc. Pecchè era chiù, c' stev chiù 'a possibilità 'e magar, che ne sacc. Magari ci stev 'a possibilità 'e ess felic cu poc e nient. Però chell ca pens è che sostanzialmente forse oggi 'e creatur tenenn nu poc 'e chiù, so chiù felic. Forse non felic semplici, ma felic cu chell ca tenen 'e chiù. Ad esempio a Natale tutt sti regal. Rispett 'a prima ca tu sott 'a l'alber nun truvav nient e magari nun teniv manco l'albero, sì effettivamente pens ca so chiù felic. Oppur <hesitation> nun sacc. Pur 'a nu compleanno no? Prima magari nun riusciv a fa manco 'a festa. Oggi invece ste creatur tenen tutt quant sta festa. Feste enormi. <hesitation> Ma pure p' nu semplice compleanno manc p' 'na comunione. O <hesitation> l'ate feste chiù important. Però p' nu compleanno no? 'O compleanno 'e doje, tre, quatt'ann è tutto diverso. È tutto esagerat. Quindi sì probabilmente 'e creature 'e oggi penso ca so nu poc chiù felic riespetto a cinquant'anni fa. Invece cinquant'ann fa tu nun teniv nient. Nun riusciv 'a fa 'na festa p' nu figlio e quindi rimaneven scuntent. Oppure nun riusciv 'a piglià, ceh che purtav 'a cas? Purtav nu piezz 'e pan e loro erano felici nella loro semplicità. Ceh quindi è da capire. Erano chiù felici? Sì prima. Però nella semplicità. Invece oggi so chiù felici, però cu tutt sti cose anche un pò più superflue, però si vive meglio. Perciò forse la semplicità sta anche in come vivi. <hesitation> Dipende, dipende semp d' 'a situazione. Ij mo nun è ca t' sacc dicere si effettivament. Foss meglio o foss peggio oggi o <hesitation> ieri. Forse m' trov chiù mo, pecchè effettivamente so cresciut accussì. So cresciut cu 'o telefonin, so cresciuto cu 'o computer. E quindi pò 'a cultura, 'a scola. Sì so cresciuto nu poc accussì. Quindi banalment <hesitation> t' dicess che secondo me meglio oggi che ieri. Cosa che nun toglie che ieri forse era pur 'na bella situazione. Ij mo <hesitation> t'aggia dicere 'a verità nun <hesitation> nun 'o sacc. Nun 'o sacc, ceh chiù c' pens e chiù sta domanda effettivament m' sta trasenn n'cap. <hesitation> Dicess chiù prima eh, no no, chiù mo. Chiù mo. Sì probabilment ij pens che 'e creatur fosser chiù cuntent oggi ca prim.